والله قطع الاثاث هذه ما هي عملنا يعني اللي يسويه راعي الاثاث ,النجار ,مهندس الديكور ,مختص ديكور في البيت لكن الحين ما لنا شغل ,حنا في تركيب الاثاث او كذا في لها اشخاص مختصين هم اللي يسوونها يقدمون لنا الخدمه ونعطيهم مقابل مادي عليه ما ندخل الحين في شغلهم.